अगर मेरे फ्रांस का विदेश के जानू पड़ा, तो हमारा सुटकेश में तो कही चे भया, फ्रांस अच्छी थंडी जगा आए। तो हम कही, गरम कपडा रखे लेंगा मारा साथ, तो और हम कही, मेरो टूद्ब्रस रखे लेंगा मारा साथ, और सेविंग बनोंने के क्रीम न और किट रखे लेंगा महरा सातम और महीं मूँ प्रुटें को शाप करने को रहे। जरर बोले जंरि जो महरा साथ फेस, वोस, ना अलती, भलती जीतरी भी चीज़ नहीं होयेज संहरी का वाटा। वो सब ली जाँगा महरा सात्म न खाणा कर लिये भी थोड़ी बहुत चीज न लीगे जाँगा। कि वहां को खाणो अपनोगो एकड़्यम समझ में नहीं पढा खाना के भी चीड़ने लिखने जाँगा